Nak kinpulataman lhuwa tu talikgamanan laktsukaman takgamanan akxni talatataxtu tsalanan chi, chu ama takgamanan natakgamanan akxni tatakgasa laktsu chiwix, laktsu kiwi xpakgen tuwan, talikgaman chuchut, nachu talikgamanan xamasuy tiku xatiku tiku xatse witi kgamanan mat xaskgata, nachu takgamanan mat taskujmana xlakan chu talakpuwan, na wi ti kgamanan lakgakgamana, kakuxtuma, makutuma tiyat katuwa talhawakgoy laktsukaman nachu witi talikgamanan tiyat, putlun, tatlaway chow, tatlawa laktsu laxtilanchu chu xlakan takgamanan juu nakkinpulataman

Ju'u nak kinchik akit kgalhi lan likaxtlawan klakgati snun xanat kachan xanat xlakata lan maxanatli kin kilhtin ana niwayana kachan tipakgatsi xanat nalakgsnapapa, lakgtsotsokgo, laksmukuko laklan chu tamin xpipilekg ama laktus taxkat tamin tatsutsuway nachu namin ama wanikan jun min putsa xanat juu chu tipakgatsi anan wine mantajwa, snapapa, nelaksmukuko xanat laklan wa ama klimaxanatli juu nak kin chik.

Jé akit kimakgakglhakanit makgtun kalh nak tijia kalh tiyaya chuchut kinkawanikan kaaw xkgata akxni chi ama makgtun kalh kintatsi ktaxtunu ktlawa ktlawama chi lakatsipijni ktaktaparaya akxni xik patlakgama tijia ana taxtucha lanka luwa chalanka luwa tsitsekge lhman akxni chi akit xik tlawama kilakatlwalh lata lakatsuwa akxni kakxilhli ama luwa kimakgakglhalh ktaspitpa akit yan tukalh tiya kinchuchut ktaspitli chi jikuankgonit kalh nak kinchik

Akit kanputun latapuli nak pupunu akit klakgati lata xkiliaktsu nak pupunu akxni aktsujku xikkuanit max kinkalhi akgkitsis max akgchaxan kata kintiku xkinkalina nak puxkga xana chakganana xchapaya tamakgnin makgasakgat chu ama xana makgat chakganana xtlawana xtlawana akxni xkatsiya xchamanawa nak pupunu lan xikakxila snun tilanka lata ama pupunu lan tatsawaji xachuchut min an min an wali wanikan pupunu snun tilanka lan chcuhut skgokgojwa akxni chi tajuya lan tamakgkgatsi ana anan muntsiya wi tipakgatsi xokge la ama tlawan xkilhpan pupunun ana ama kit chi klakgati kan latapuli.

Nak kinpulataman lakglhuwa tu tlan lata anankgoy la chi ama anan limakgskgo lata tilanka kilhtamaku nak jae pulataman wakg kgalhi ama limakgskgo lata nilaktlawakan nakinkachiyan ama chuchut ne makaminkanacha lanka puxkga nakgalhiya lan tijia neslamakanit lan ana nilaktlawakan ana ama wanikan pustan xapustan taway liwa, lichakgan tu nawayaw, na anan pukuchin akxni ti tatatla la makgtsatsan an chi nak pukuchin na anan ama pukgalhtawakga xalaktsu, titastakmananku chu tixalaklanka na ti pakgatsi anan pusikulan witi taan ana nak pusikulan, na anan ama puway tipakagtsi ama tu stananakan tu lakgatiya tamawaya chipina wix wayana na anan ama chi ana ni an xapustin wa ama kgalhiya juu nak pulataman an an ana nima makinkanukanit ama chuchut tlawan lin nak tsupuxkga ama ana nitlawan makinkanukan ana nitaxtu xatsulut uuu an chi wa ama kgalhikgo kinpulataman.

Chatun kgawa lakgatinikan akxni kimakgtaya kilakgtlawan akxni chan nak kgakgxtakga pulh wan kgalhen nixkatsi ama tanu chu akxni tatatlaya o la makgkgtsiya makgtayayan lakganan akxni ti tawayan tawa tu liniyan wa ama akit klakgatini chatun kgawa

Akxni akit aktsujku xikuanit xakliskujputun akxni lanka xikua snun xakkgamanan akxni lamakgalhtawakgenankan akit xak klakgati kgamanan lamakgahtawakgena akit xakkatakgamanan kinatakamanan akit chatunu, chatunu xakkamaxki xlaktawilh mat talin chi lilakgatsokgni xli tsokgni tu nalikgalhtawakga xikkawali ana chi xikkawalini xputsokgni uyu jkawani; ju'u tuku e tatsokgni, ju'u tuku akxilatit xikkamaxki kilkgalhtawakga ,kit chi chu chi ama xikkgamanan lata chi xlilanka xikpuwan akit nakuan makgalhtawakgena chu chi e akit kliskujma lama xakkgamanan lata aktsujku xikuanit.

Ama xa wati pustapu lan kgama taxtuyacha pula tu natlawayaw naputsaya xastapu, xpakgen kuxi wanikan xkgan, naputsakan ama wanikan chinkaka, munikan tsilit, xalu ana ni namakchakan, skitit, akxni pula nakaxtlawakan pula namakchakan xastapu talinkan nak xalu munikan chuchut chu aktsu matsat lata akxni pupumaja tlan chanit mmm... tsikikan uyu lakxwakan lakxwakan nak xwati, xwati lata smatanka xlipuntsu matiwakakan xachinkaka chu lakchinlhkan nak xwati akxni wija nama xasaksina xaskitit maxtukan ama nak xwati lakchalakan smatanka tlawakan uyu talakwalhakan chi ama chinkaka lan taxtuyacha chi, ama chi putsakan akgtun aktsu lhakgat lata lipuntlapakan xwati, tiyakan chi aktsu skitit limapasikgokan ama chi lhakgat lakawalikgokan skitit latakaka xa chow lilakawalikgokan akxni chi lakaslipikanita ama chi xalhakgat lakawalikan chi xataxwan ama stapu lata tlan smatanka nawalinikanit chinkaka sakgsi nawan kgama lakatlawakgokan chi lakawalikgokan ama skitit lata takaka skitit lata chima malakgatsamakanita ama chi lhakgat chapakan kgapskan uyu kgapsparakan siwiparakan siwikan siwikan akxni chi tasiwikgon ama chi uyu walikan chi nak xwati ama chi wati lata chi xlihman akxni chi namakgchikan tlan lakgchukukan chi xawati lakchukukan pupitsi tlawakan laktsu laktsu uyu makgchikan chi nakxpakgen kuxi nak xkgan makgchikan chi wakg makgchikgokan uyu talinkana chi nak xalu munikan chuchut matiwakakan klhkuyat. Kgalhikan akgtun hora chu kgalhikan kachalh akxni chi tlan pupunita tlana makutukan tlana chima wakan xa kgama pustapu wama wanikan pustapu lan kgama ama wati ju'u nakkinpulataman.